सोह, निनवाने ,अथनवे, सतानवे, चियानबे, पिचानबे, चुरानबे, तिरानबे, बेवानबे, एकनबे, नब्बे, असमर्थ, अट्ठासी, सतासी, चियासी, पिचासी, चोरासी, तिरासी, बेयासी, एकासी, हसी।